Termometro për mizüré la freu a i n'a ie, ai i n'a ie dë diversi tipi, ades a ie culi li mudern ch'a sun cuazi eletronich, ël tradisiunal al e cul li che deve bütelu o sut a le asëlle opüra da ün'autra part ch'a së pudrìa nen dise comuncue e pöi a ie cul li eletronich che t'i büte për i gagnu al e cul li për da büté ënt i urìe o se no s'la frunt a ie ën cuzin d'la plastica ch'a mizüra la freu